ووجدت نفسها تعيش مع نوع من الطيور لا يشبهها ولا تفهم لغته ،ولا تأكل من طعامه، فهي كانت تتغذى على الأشياء النباتية ،والحبوب، وهذه الطيور كانت تتغذى على الأشياء الحيوانية وبقايا الأسماك، فلم تستطع أن تتأقلم مع هذا الوضع وماتت.